Ja ntakitío in sáama in sáama ja ka kitío ntáyo chi ja jan ninu oó in bote ntute un te ni sten'ó sa'amao te kosoó ntute te kin'ó kin'ó nama kin'ó yuan te kin'ó te sáva ntoó yukán kú suan ku ja ntakiti ntakituo in saáma ja ntakitío jin ntaó te ja ntakitío inka inka chi tú chi ja ntakiti nta'ó ku ja jajann ña jin ntute un te námao te yukani ku ja kin'ó sa'ava na ntoó in sáma.